मुइले ऐल खाएको अन्तिम चिज अन्डा करि थ्यो । जै लाइ बनाउनाकि लेखा आलुलाइ उमालेर तै लाइ पिस्बटी, अन्डा लाइ उमालेर एक ठाउ माइ राख्दे, तै पछा कराइमाइ प्याज, टमाटर ,अदुवा ,लसुन सब्बै भुटबटि तै मथि माइ उमालेको आलु जो हमिले पिश बटि राख्या थ्या तै लाइ भुट्ट्या, अनि तैमाइ बिस्तारै पानि हाल्दुइ झान्या ।यतो उमल्यापाछा चाहि हामिले जो बोइल गर्बटी राख्या अन्डा छ तैलाइ रख्दिने पन्ध्र देखि बीश मिनट सम्म्म तैलाइ सामान्य आगो माइ पकन्दिने, तै पछाडि तयार हुन्छ हमरो अन्डा करि।